Ebinyamiishwa ebiranuuka kubi, eky'okubanza ekitwine n'empunu. Empunu ziranuuka kubi habw'enshonga ni n'endofa munonga munonga, n'endofa, orazigaburira, ziraata ebyokurya ahansi, kandi ekindi zirarya ebyokurya ebisiisikiire mbwenu zituura ziranuuka kubi, ekindi ekiranuuka kubi n'entaama, entaama nazo zibaga endofa zibaga endofa, tizi tizireefaho mbwenu zituura ziranuuka kubi, ha ebinyamiishwa nibingi ebiranuuka kubi munonga, nibingi ahaakuba byona tinkaabigamba nkabimarayo, byona tindabimanya hariho ebiratuura niiwe abantu, hariho n'ebindi ebiratuura okwe omu- omubishaka mbwenu tindabigamba byona kubimarayo, omuma omwihanga ryitu eri n'ebinyamiishwa bingi ebiranuuka kubi. Twineyo n'ekindi empere, empere eranuuka kubi munonga bantumwe tinkumanya mwa mwarahuriire oku eranuuka konka eranuuka kubi munonga munonga.